बेंक ओसी रोहे कि तेरेम काई आपनो काई कार्ड में रोहे। ती आपनो कार्ड मां ने पोशा जमारो ती काई तेरेम काई चे सूब रोहे। ती चे काई बेंक मां आपना <hesitation> कार्ड वार आपनो काई काहिंग लेने ने होई। ती चे काई आपनो ले जेती चे। काई आपना बेंक मे पोशा तेरेम कदा बेंक मां कदा काटाई जाएने चे। आपनो दोत्रा करजे तोत्रा काई तेरेम आपनो जमारो तेरेम कदा काटाई जाएने होसा करें। सुब होवे तेरेम काई चे बेंक मां काई लेके मां से भी जमार कर सकेने। चो क्रेड़ेट कार्ड नो तो सत्र है। चो तेरेम काई होसा होवे की बेंक मगदा काई बोशा कटा।